Bit ga̱mai muap ɗe muan lutuk yi, muap ɗe sek muas si, muap de sa̱ lutuk yi, muap de shin ko ma̱. Da̱a̱n bit ga̱ vel muk muap de sek bi ɗe ga̱ nung tat bit muut ga̱fe muap tong tok. Bit ga̱ kun mu muap shin ko ma̱ ga̱ shak, de ga̱ de yi bit ga̱ ga̱me. Ga fier muk kuma ga̱ zama ko hama'a ga̱ nang de kaf ta̱ pa̱ ko ma̱ de ma̱ shin ni pa̱ sem. Ga̱ paat mak nita̱ ko ma̱ de ma̱ shin ni pa̱sem. Ga pa̱ma̱ muk anita, tong ma̱ yong ma̱ ko wuro ɗe ga̱ tong yi bit ga̱fe ko wuro la gu sua haam de gu yil li gu gap.